So mi nani golluɗo "Liggirde" golle am yo ɓuri ɗum ɗemngal jam, neddungal e ndeer golle — sey tawii njaatigi e leydi, saare fuu naɗii dari e hiitere.